<audio distortion> ah ambanivotsy tanàna kely ah amy tany misy anaha atiky aloha da misy an'i faradofay, ah misy an'i andranara, misy an'i soanierana, misy an'i amboasary, misy an'i manambaro, misy an'i mahatalaky, misy an'i mandromoromotsy, misy an'i ampasy, misy an'i iza koa, ambovombe, misy an'i ampasy morafeno, misy an'i sainte luce, maro, ebakika.